أمنيتي بعد عشر سنوات أن أكون قد أتممت مسيرتي المهنية’ و حققت كل أحلامي ووفرت المال المناسب لأعيش حياة سعيدة و تقاعد مناسب و أتمنى أن أستغل الفرصة في كتابة مذكراتي او ربما قراءة الكثير من الكتب و لم لا السفر الى عدة بلدان أتمنى زيارتها, هناك عدة بلدان أريد زيارتها و لكن ربما لا يوجد المال و الوقت في عشر سنوات يمكن أن أكسب هذا المال و يمكن أن يكون لدي الوقت لكي أزور هذ البلدان و أتمتع بجمالها.